नयो देशो वीजा आवेदन कनू को पैली वे देशा जरूरी आवेदन छन इकठ्ठा कन। फिर हमन फार्म भोरी दीण जू भी वेकू पैसा बणदा जमा कौरी दीण दस्तावेज जमा कनौ बाद इंटरव्यू क्लियर कॉरी ते वीजा प्राप्त कौरी दीण